Mba fokafoka lahy olona ambadiky tranondreo io. Oy! Ino raha nozakainao ino raha nozakainjareo taminahy sinao oh <laughs> hein ha moko ah lahy ino ndreky zakainjareo? Oy! Sara anao ah mba sara anao raha zah karanao de mandeha aminay aty foagna isan-kerinandro de mandeha aminay akato de mandry aminay aty de karakarainay sara be zany ma rô ka sy olo foka.